अइसन कुछ भोजान हवा जेकरे नाम है किसमिस, अंजीर, खजूर, सेब, केला, ड्राई चेरी, सुखा आम, सुखा पपीता, सुखा अनानास, सुखा आलूबुखारा, छुहारा, खजूर और मुनक्का।